Fai limak au mengasosiasikan sebagai suasana ceria. Au berpikir fai limak ni sering dianggap sebagai faik yang penuh harapan dan keceriaan di mana hataholi bersiap untuk menikmati waktu luang.